די וועג וויאזוי אסאך חיות וואס האבן הערנער נוצן עס איז קודם צו ווייזן ווי שטארק זיי זענען אז קיינער זאל זיך נישט אנהייבן מיט זיי. אויך קענען זיי עס נוצן צו גראבן אין די שניי און אין די ערד צו טרעפן עסן.